Kalo ini mau ceritain dulu ape yang sekarang ye, kalau dulu ya dulu itu kita nggak punya kulkas ye jadi nggak ada cerita cerita simpen simpen makanan nggak ada tuh jadi kalau dulu emang nggak ada yang namanya pendingin pendingin jadi beli ya masak makan ape aje, yang dibeli ya dimasak dimakan enggak ada yang disimpen, jadi kalau menurut orang tua dulu mah enggak ada bahan makanan yang jadi bahaya gitu ya maksudnya yang mengandung kita nggak ada karena dulu semuanya memang asli fresh semuanya itu asli dari <hesitation> pasar di masak diolah makan masak begitu jadi enggak ada yang makanan yang disimpan kalau dule ya jadi kalau zaman sekarang karena ada kulkas ya mendingan kalau menurut kite nih kalau makanan sayuran hijau sudah lebih tiga hari di kulkas itu lebih baik tidak <hesitation> jangan dimakan.